al'aada himɓe Germany ni hamɓe ɓe ɗo mari yare maɓɓe daban hamɓe on tan bite yare ɓe biya yare may German bo hamɓe ɓe ɗuɗay burtugo ya'si ɓe ekkita eh yare goɗɗo, ɗemgal goɗɗo, al'aada maɓɓe un ɗe joɗa ɓe nana yare maɓɓe, bo al'aada maɓɓe jee hamɓe may un tan ƴamata hannjum on al'aada maɓɓe. Bo hamɓe ma ka karshe lewru pat, ko nduuɓu pat ɓe ɗo mari fijirde ɓe fijata jee al'aada maɓɓe.